Ya hewan yang menurut kita ini mah kecoak ya iya, menurut kita yang paling bau dah itu yang nggak ada ini ini nya kecoak doang dah tu, kalau kita udah tidur dirumah nih ama bini yakan ama anak kita, anak kita juga udah anak bini semua udah takut namanya kecoak, ditimpa baunya ini udah bukan maen dan menjijikannya ya iya, ampe bini kadang kadang yah lu jangan jedok bae tu ada kecoak tu yah tolong dimatiin apa gimana, ya ane bilang ya lu jangankan lu ayah aja takut kecoak, mama nyuruh ayah lagi iniin kecoak gitu, ya itu bnatang yang sangat bau dan menjijikan ya itu kecoak kalau menurut kita mah ya, ya baunya juga nggak ilang ilang gitu kan namanya ampe tiga bulan dua bulan dah itu iya dah kalau kita nggak cuci cuci kita nggak mandi iya bener deh tu bau pisan deh tu kecoak udah ga ada ininya.